<noise> ya lloll zaka riall newa la gone saga ugain tich in kwaskacho yall chinale nale llubin yash on lall lena lena pico de gallo tionei kwatdo xguchi dan do koi